Tesuan ga adat unik one mai akun eme one maii akunmpul kole istilah kumpul kope hoo ga istilah gami one manggarai kumpul kopee hoo tau sebelum mo acara nika kumpul kope hoo ga betnta taung ise a keluarga besar ise a annak wina ise a anak rona ise a ngasng inang ise ngasang amang kumpul one ca mbaru poli hitu ga manga kole acara acara one mbaru hitu tau persiapan tamu one tempat tapi eme ngoo tau mo one acara nika hitu harus manga kole istila paki manuk tau benta ise wakar dise lelluhur iwo ce ata benta le mori paang be le hitu ga benta laing acara kumpul kope hoo, kumpul kope hoo manga istila. Kumpul eme apan ga kumpul warang hitu ga kumpul taung seng pisa kat jumla seng tau wa one tau kimpu, sebelum mo nika eme one mai kaun eme acara adat iwo ca unik hitu manga one manga one manggarai gami eme te nika hitu istilan ga masuk minta masuk minta hoo cumang tau ise keuarga inewai agu keuarga ata rona keluarga ata rona hoo ga ngo one kuaraga inewai tttau nunduk tau mo nika te bantang cama coo nger olon kaeng kilo puli masuk minta hoo gaa manga istila kumpu kumpul kope, kumpul kope hoo ga kumpul taung ise keluarga keuarga mese one ca tempat hitu ga pande. Kumpuyl taung ise anak rona anak wona ise amangn ise inang tau cama cama laing nunduk acara masuk minta sebelum mo nika hoo hitu laing acara kumpul kope anak ise ngasang inang ise ngasang weta wa seng tau teing one nara tau wa one ise anak wina poli hitu ga eme one mai akun <hesitation> adat ce unik one hami hitu ga <hesitation> eme wu'at wa'i eme ngo sekola hoo wuat wai eme ngoo skola hoo panden a eme ngoo ca ata eme poli tamat sekola esema eme nggo tau sebelum ngo lanjut skola wuat wai kumpul taung ise kelurga poli hitu ise hae bae. Hae bae soo nia mai kot nia mai tau lumpul cama laing tau nunduk ngo skola hoo eme ngoo laing ca kumpul tau wuat wwai ngo skola hoo harus wa seng do- do poli hitu ga iwo ca yang ata tau emo skola hoo misaln eme ata tuan ne siap taung ise one sekang dise siap taung ise hang ise ute ise nuru pokonya semua <hesitation> iwo ca hang jenis jenis hang poli hitu ga manga istila one manggarai buka meja, buka meja hoo ga ata iwo ca mai situ <hesitation> kumpul seng sesuai tempat lonto dise <hesitation> sesuai jabatan <hesitation> one tempat kerja eme ngoo jabata mese brarti ngitu kole taing seng one <hesitation> ata iwo ca tau mo skola hoo.